ʻAuē, ma hea ia ʻāina kapa ʻia ʻo Turkey? He pelehū paha kēia wahi, ʻaʻole paha? Akā ma Hawaiʻi i kēia manawa, he wā, ʻaʻole kupulau he wā kauwela a wela iʻo nō ma ʻaneʻi.